қайырлы күн құрметті әріптестер
құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар
мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын
енді құрметті депутаттар күн тәртібінің жобасы туралы і күн тәртібінің жобасы бар сіздерде
сол бойынша сұрақтарыңыз бар ма жоқ
жоқ болса онда күн тәртібі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді
енді құрметті әріптестер күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға көшеміз
бірінші мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қарыздық еңбекті реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат мамыраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қарыздық еңбекті реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына парламент депутаттары бастамашылық жасады
заң жобасы қарыздық еңбек саласын құқықтық реттеудің болмауына байланысты проблемалық мәселелерді шешу мақсатында әзірленді және қазақстан республикасы конституциясының жиырма төртінші бабының кепілдіктен қамтамасыз етуге бағытталған
жұмыспен қамтудың осының саны бойынша негізгі ұғымдарды заңнамалық бекіту еңбек ақы төлеу форматын нақтылау қарыздық жұмыскерлердің еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі құқығын қамтамасыз ету көзделеді
өзгерістер мен толықтырулар екі кодекспен екі заңға енгізіледі
комитет осы заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырма бірінші жылғы жиырма төртінші ақпанға дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын рахмет
рахмет бейбіт баймағамбетұлына сұрақтарыңыз
жоқ онда қаулының жобасы бар сіздерде
сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі мәселе жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы қазақстан республикасының кодексіне уран өндіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің төрағасы депутат щегельский глеб анатольевичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги
инициированный депутатами мажилиса парламента законопроект о внесении изменений и дополнений в кодекс республики казахстан о недрах и недропользований по вопросам добычи урана
направлены на исключения пробелов возникших в ходе практического правоприменения кодекса о недрах и недропользований по вопросам добычи урана
в связи с этим депутатами инициаторами предлагается нормами по усовершенствованию процедуры продления периода добычи урана создание механизма государственной экспертизы условием добычи урана закреплению требований к проектам опытно прмышленной добычи урана
это позволит внедрить механизм достижения поставленных целей по добыче урана обеспечит соблюдение контрактных условий предприятими
принятие законопроекта не предпологает отрицательных социально экономических последствий не потребует дополнительных затрат из бюджета
комитет готов взять законопроект в работу и подготовить по нему заключение до двадцать третьего декабря две тысяча двадцатого года
прошу поддержать
спасибо глеб анатольевич
ііі құрметті әріптестер қаулының жобасы сіздерде бар
ііі қарсылықтарыңыз жоқ болса осы мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі сұрақ мақта саласын дамыту туралы қазақстан республикасы заңының күші жойылды деп тану және қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз аграрлық мәселелер комитетінің төрағасы депутат оспанов берік серікұлына беріледі

жобамен төрт кодекс пен төрт заңға өзгерістер енгізіледі
бұдан басқа мақта саласын дамыту туралы қазақстан республика заң күшін жоюға қойылады

заң жобасын іске асыруға қосымша қаржы бөлуді қажет етпейді
аграрлық мәселе комитеті аталған заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша қорытынды әзірлеуге дайын
қаулы жобасы сіздерде бар
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет осы мәселе бойынша қаулының жобасы сіздерде бар
сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ветеринария мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң ммм жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша да сөз депутат оспанов берік серікұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер аталған заң жобасын қазақстан республикасы парламент депутаттары әзірледі және ветеренария саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіруге бағытталған
сонымен заң жобасында қарастырылған өзгерістер ветеринариялық паспортты беру бойынша мемлекеттік қызметтерді ұсыну процессін автоматтандыруға мүмкіндік береді
бұл бұрын қағаз жүзінде дайындауға жіберілетін бюджет қаражатын айтарлықтай үнемдейді
сонымен қатар қорлық құқықбұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігін болдырмау мақсатында заң жобасы мен мемлекеттік ветеринариялық санитарлық инспекторларға мемлекеттік ветеринариялық санитарлық бақылау
және қадағалау жүргізу кезінде фото және бейнетаспа түсіруді жүзеге асыру сондай ақ техникалық құралдарды пайдалану құқығын беру ұсынылады
заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік экономикалық салдарының туындауына әкеліп соқпайды
және бюджеттен қосымша қаржылық шығындарды да талап етпейді
аграрлық мәселелер комитеті аталған заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша қорытынды әзірлеуге дайын
қаулы жобасы сіздерде бар

назарларыңызға рахмет
рахмет ііі қаулы жобасы бар сіздерде
сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі сұрақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы қазақстан республикасының кодексіне салық кодексі және салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
қазақстан республикасының кодексін салық кодексі қолданысқа енгізу туралы қазақстан республикасы заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде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
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги
данный проект закона инициирован депутатами мажилиса парламента и внесен в мажилис второго июня две тысяча двадцатого года
проект закона разработан в целях правового обеспечения мер предусмотренных в комплексном плане правительства по восстановлению экономического роста до конца двух тысяча двадцатого года
и направленных на стимулирование деятельности отечественного бизнеса в базовых отраслях поддержку занятости и повышения доходов населения
комитет по финансам и бюджету ыыы готов подготовить заключение по проекту закона до тридцатого июня две тысяча двадцатого года
просим поддержать спасибо
спасибо татьяна ивановна
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда қаулының жобасы сіздерде бар
сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
құрметті әріптестер енді біздің депутаттардың бастамасымен әзірленген келесі мәселе
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңы жобасы жөнінде бірінші оқылым
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы парламент мәжілістің депутаты оспанов берік серікұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қазақстан республикасының парламент депутаттары әзірледі
және ерекше экологиялық ғылыми тарихи мәдени және рекреациялық құндылығы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін күзетуге және қорғауға бағытталған
бүгінгі күні елдің экономикалық даму қарқынның өсуі және табиғи ресурстарды пайдалануды күшейту жағдайында биологиялық әртүрлі элемент ретінде бірегей табиғи ресурстарын сақтау жүйесін одан әрі жетілдіру мәселелері өзекті болып отыр
осы жағдай елбасының қазақстан екі мың елу стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты қазақстан халқына жолдауында көрсетілген
онда табиғи ресурстардың сарқылуы және біздің табиғи байлықтарға деген көзқарасымызды қайта пайдаланудың қажеттілігі сияқты сын қатерлер атап өтілген

қазіргі уақытта қорықтар табиғи ұлттық парктер ботаникалық бақтар өңірлік парктер табиғат ескерткіштері қаумалдар мен
қорық аймақтары жататын ерекше қорғалатын ы табиғи аумақтардың жалпы алаңы жиырма алты да екі миллион гектар немесе ел аумағының тоғыз да алты пайызын құрайды
біздің ортақ міндетіміз оларды сақтап қалу және көбейту
қаралып отырған заң жобасы дәл осыған бағытталған
оның негізгі идеясы туризм объектілерін және ерекше стратегиялық маңызы бар құрылыстарды салу және олардың жұмыс істеуі үшін бұрын шығарылған және мақсаты бойынша пайдаланылмайтын жерлерді ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құрамына қайтару болып табылады
мәселен іс жүзінде мұндай жағдайлар бар
бұл бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи парктің және іле алатау мемлекеттік ұлттық табиғи парктің жерлері
ауыстырылған жерлердің және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамына кірмеуіне байланысты олар тиесілі түрде қорғаламайды
соның салдарынан өзінің бірегейлігі і және құндылығын жоғалтып алып отыр
сонымен қатар осы аумақтарда мекендейтін орны болып табылатын өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне залал келтірілуі мүмкін
бұдан басқа депутаттар экологиялық туризмді дамыту аясында табиғат қорғау мекемелерді көрсететін қызметтердің тізбесін кеңейтуді ұсынды
өйткені қолданыстағы заңнамаға сәйкес мұндай қызмет түрлері заң деңгейінде қарастырылады
жалпы заң жобасын қабылдау қайтарылатын жер табиғи кешендер мен табиғат қорының объектілерін сақтау туризмді одан әрі дамыту түріндегі оң әлеуметтік экономика салдарға алып келіп соқтыратынын атап өткім келеді
осыған байланысты депуттардың бастамасын қолдауды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет баяндама аяқталды
енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат хитуов тарас киікбайұлына
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мен осы қаралып отырған заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді қолдауға шақырамын
құрметті берік серікұлы заң жобасында ерекше ііі қорғалатын табиғи аумақтардың жерінің құрамына бұрын оның құрамынан шығарылған жерді қайтару көзделеді
шын мәнінде бұл ерекше қорғалатын табиғи аумақты кеңейту болып табылады
сонымен бірге қолданыстағы заңнамаға сәйкес ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды кеңейту кезінде бұл жердің бұрын оның құрамында болғаны болмағаны қарамастан
жаралыстану ғылыми және техникалық экономикалық негіздемелер әзірлеп қажет және техникалық экономикалық қажет
бұл өте шығын ііі рәсім болады
ііі шамамен ондаған миллион теңгені құрайды
осыған орай ііі айтып берсеңіз
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамының бұрын шығарылған босалқы жерді қайтару кезіндегі жаралыстану ғылыми және техникалық экономикалық негіздемелерді әзірлеу қаржы қаражаттын бөлу талап етеді ме екен соны айтсаңыз
сұрағыңызға рахмет
ііі өзіңіз айтқандай ііі қазіргі таңда ііі қолданыстағы заңға сәйкес ііі бұл жұмыстардың барлығы атқарылады
яғни ііі негіздемелер дайындалады ііі ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі
оған тиісті ііі мекемелер жұмыс жасайды
және оған біраз қаражат шшш мемлекет бюджеттен ііі шығарылады
осы жұмыстарды ііі кезінде осы аймақтар ііі табиғи парктің құрамына кірген кезде олар барлығы атқарылған болатын
яғни оған бір рет қаражат шығарылған
ендігі кезекте осы жұмыстарды қайтадан соған қаражат жасамас үшін яғни ол негізделген
ііі сол үшін қазіргі өзгерістеріміз осы мәселені толық шешуге мүмкіншілік береді
яғни ііі қайтып келе жатқан жерлер барлығы ііі осы процесстен шығарылатын болады
рахмет сөз депутат клеменко иван ивановичке беріледі
ііі рахмет уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос адресован представителю министерства экологии и геологии и природных ресурсов
согласно информации вашего министерства триста семьдесят гектар земель государственного национального природного парка бурабай были выделены в две тысячи двенадцатом году для нужд специальной экономической зоны бурабай
в две тысяча четырнадцатом году для строительства горнолыжного курорта кокжайлау переведены тысячу и два гектара земель или алатауского государственного национального природного парка
за это время там построено как нам известно здание подстанции
в этой связи ответьте пожалуйста все ли эти земли подлежат возврату в состав земель особо охраняемых природных территорий
и второе какова дальнейшая судьба вышеуказанного строения после передачи земель в состав особо охраняемых природных территорий спасибо
пожалуйста нысанбаев вице министр ерлан нұралыұлы
спасибо за вопрос
ыыы как вы помните ы в двенадцатом году в июне месяце мы перевели триста семьдесят гектаров земли под развитие щучинско боровской курортной зоны
на сегодняшний день освоено двести ы шестьдесят гектаров и ыыы сто десят гектаров мы ыыы сегодня планируем ы вернуть ыыы обратно в ыыы особо охраняемую природную территорию
по ы кокжайлау как вы помните так же ы мы передовали посредничество ы горнолыжного комплекса
сегодня принято решение об ыыы отказе от этого проекта
поэтому сегодня городской акимат он согласен эти деньги ы то есть эти земли вернуть
в связи с чем мы сегодня ыыы как раз и предусматриваем ыыы в данном законопроекте возможность его возврата в упрощенном порядке
то есть без лишних затрат
ввиду того что территория ы границы этих парков не меняются в связи с возвратом
это те земли на которые были ранее получены все необходимые согласования
ыыы ну и земли обратно вернувшие опт ы они так же будут охраняться ыыы проводится все мероприятия с целью так же в дальнейшем ыыы предусмотреть исключение нагрузок деятельности человека и сохранить эти локальные участки для наших потомков
там вторая часть вопроса была по подстанции какова судьба подождите
весь вопрос был в том что сейчас будет с этим строением после того как будет передана вам обратно вышеуказанного строения после передачи этих земель в состав особо охраняемых природных территорий
потому что этим законопроектом понятие дается особо охроняемых природных территорий в которые ничего там промышленности не будет не будет строительства ни промышленного ни гражданского
что будет с этой подстанцией пожалуйста
уважаемый нурлан зайроллаевич вот ы прежде чем вернуть мы ыыы значит будет организована комиссия которая примет решение по всем семи счетам ыыы постройкам
и соответственно ыыы по этой подстанцие будет принято решение
и я более чем уверен что эта подстанция будет ыыы значит демонтирована и передана в город
что сделана
передана в город потому что он ы назначался для ыыы строительства э то есть для использования ыыы для тех объектов которые будут построены в рамках проекта горнолыжного комплекса
поэтому эта подстанция она на сегодняшний день ыыы как бы абсолютно не нужна на территории национального парка
вот передали всего лишь на короткий промежуток времени
и как ну просто неумно и вообще не по хозяйски распорядились
первым делом подстанцию посадили теперь вы рассказываете как будто это карточный домик собрали и разобрали
большая потеря денежная
это все из бюджетных средств это тоже стоит денег теперь
что называется демонтировать
так же все правильно
это объект если я не ошибаюсь по моему даже первой категории сложности такие подстанции
хорошо ладно
сөз депутат нұркина айгүл қабдешқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті берік серікұлы қолданыстағы заңнамаға сәйкес табиғат қорғау ұйымдары көрсете алатын қызметтердің тізбесіне туристтік соқпақтарды тамашалау алаңдарын көлікке арналған
тұрақтарды кемпингтерді і шатырлы лагерьлерді немесе оларға ііі орналастыруға арналған орындарды экскурсия ұйымдастырушылардың гидтердің қызметтерін ұсыну және басқалар кіреді
і қаралып отырған заң і жобасында бұл тізбе атқа мініп ііі қыдыру сияқты жаңа қызмет түрімен толықтырылады
жауап беріңізші
і осы норманы енгізуді себебі қандай
аталған қызмет түрінен алынатын кіріс қайда түседі
және алдағы уақытта ол ііі қалай пайдаланатын болады
аталған ұйымдар болашақта басқа жануарларды пайдаланған кезде тиісті өзгерістер енгізу талап етіледі ме рахмет
сұрағыңызға рахмет
ііі өзіңіз айтқандай ііі қаралыватқан заңда отыз сегізінші бабына сәйкес ііі барлық і осы ұлттық парктердің барлық қызмет түрлері көрсетілген
ал енді ііі қазіргі таңда ат ііі міну ііі серуендеу ііі қызметі өте сұранысқа ііі тапшы
яғни ол жерде ондай қызмет көрсетілмейді заң аясында
і ол өте талап етіліватқан ііі қызмет
енді і сол қызметтер толық осы заңда қарастырылып болғаннан кейін ііі депутаттар осы норманы заң жобасына тікелей енгізді
ііі яғни қабылданғаннан кейін ііі бұндай қызметтер көрсетілетін болады заң аясында
ііі түсетін қаражаттарды олар өздерінің ііі жұмысына яғни өзінің дамуына пайдаланатын болады
ііі олардың есемтеу счеттарында калады
және ііі сіз айтқандай үшінші сұрағыңызда і басқа жануарларды пайдалану мәселесі бұны да біздің әріптестеріміз қарастырып қойған
яғни осы заң жобасына тиісті өзгерістер ііі толықтырулар енгізу жөнінде ііі шаралар қабылданды яғни енгізілді
ііі ендігі кезекте і ол жерде тек қана ат міну емес жалпы жануарларды пайдалану мәселесі қарастырылып отыр
яғни басқа да түйе немесе басқа да ііі жануарларды пайдалануға болады рахмет
рахмет сөз депутат омарбекова жанат і нұрбекқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым экология геология және і табиғи ресурстар министрлігінің өкіліне арналады
қаралып отырған түзетулерді қабылдау нәтижесінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың алаңы ұлғаяды
сонымен бірге осы аумақтарда жұмыс істеп жүрген инстпекторлар штатына түсетін жүктеме де артады
осыған байланысты табиғи қорғау мекемелер қызметкерлерінің штат санын ұлғайту талап етіледі ме
ііі ерлан нұралыұлы микрофон
жүз мың гектар жер қайтып і келсе оның көлемі ондай көп емес
сол себептен біз бүгінгі ішкі бар ііі мына штаттың і көлемінде бұл мәселені через перераспределение функций шешеміз
ешқандай проблем болмайды
рахмет сөз депутат балиева зағипа яхияқызына беріледі
большое спасибо нурлан зайроллаевич
у меня вопрос к представителю министерства экологии
ыыы у нас в государстве есть один единственный дендрарий который находится ы в енбекши казахском районе алматинской области
судьба его до сих пор вами не решена хотя мы неоднократно поднимали вопрос
в том числе и студенты казахского ыыы значит университета аграрного могли бы там проходить дуальное образование
на сегодняшний день триста гектар ы этого дендрария просто ы значит ыыы отданы в хозяйственное управление где неоднократно мы вам говорили что сплошной беспорядок
надо эти земли возвращать в особо охраняемые территории
и передавать в управление на наш взгляд в управление казахскому аграрному университету для того чтобы студенты продолжали научную работу и научный мир
ваш ы э твет пожалуйста и ваш взгляд на этот вопрос
и можем ли мы ко второму чтению вернуться к этому вопросу спасибо
сколько триста вы сазали гектаров триста гектаров
пожалуйста за вопрос
ыыы дендрарий так же является его вся территория триста гектаров на сегодняшний день является имеет статус особо охраняемой природной территории
ыыы как вы знаете дендрарий ы является научным ыыы предприятием которое занимается интродукции новых пород
и плюс изучением состояния аборигенных видов пород в условиях изменения климата и других факторов
ы на сегодняшний день ыыы форма управления его классическая как и было все время в советское время самое оптимальное
оно находится ы в лоне государства
и сегодня есть новое вение когда объеденяют ы делают микс учебный процесс науку
мы поддерживаем если поддерживают депутаты мы не против сегодня чтобы дендрарий ыыы использовали активно в ы учебных целях
мхм хорошо спасибо
құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
берік серікұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі депутат қоңыров айқын ойратұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер

заң жобасы мен өзгерістер мен толықтырулар екі заңнамалық актіге енгізіледі жер кодексі және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңға
заң жобасының негізгі мақсаты бұрын туризм объектілерін және ерекше стратегиялық маңызды бар құрылыстарды салу олардың жұмыс істеу үшін
және мақсаты бойынша іске аспаған босалқы жерлерді ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлеріне қайта ауыстыру тәртібін оңайлату болып табылады
заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік экономикалық салдарлардың әкеп соқпайды
және бюджеттен қосымша қаржылық шығындарды талап етпейді
қайтарылған жер участкілеріндегі табиғи қорық қорының табиғи кешендер мен объектілерінің құқықтық негізін құруға және тұтастығын сақтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
мәжілістің барлық комитеттері осы заң жобасы бойынша оң қорытынды берді
жұмыс тобының қарауында он беске жуық ұсыныс келіп түсті
олар жұмыс тобының екі отырысында және уәкілеттік мемлелекеттік органдар і өкілдерінің қатысуымен комитеттің кеңейтілген отырысында талқыланды
баяндалғанға байланысты аграрлық мәселелер комитеті аталған заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады
назарларыңызға рахмет
рахмет айқын ойратұлы сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат өтемісов шавхат әнесұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бүгінгі таңда басты экологиялық проблемалардың бірі табиғи ресурстарды қарқынды пайдалану болып табылады
қазіргі таңда биологиялық әртүрлі азаюда және оның төмендеуі орын алуда
осыған байланысты біздің назарымызға ұсынылған заң жобасы өте өзекті деп есептеймін
оны қабылдау бірігей табиғи және тарихи мәдени кешендер мен объектілердің тұтастығын сақтауға ықпал етеді
қазіргі уақытта ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ел аумағының тоғыз бүтін оннан алты пайызын немесе жиырма алты бүтін оннан екі миллион гектарын ғана алып жатыр
бұл ретте оларға өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерін сақтауда қазақстан экономикасының перспективалық бағыттарының бірі ретінде экологиялық туризмді дамытуда басты роль беріледі
пайдаланбайтын босалқы жерлерді ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамына қайта ауыстыру арқылы табиғи қорық қорларын қорғай отырып біз оларды қалпына келтіру және одан әрі қорғау үшін құқықтық негіз жасаймыз
осыған байланысты мен әріптестеріміз бастамашылық жасаған заң жобасын қолдаймын және баршаңызды да қолдауға шақырамын
назарларыңызға рахмет
рахмет өз депутат балиева зағипа яхияқызына
спасибо нурлан зайроллаевич
я полностью поддерживаю данный законопроект
действительно пришло время урегулировать земли которые находятся под особым контролем государства
и ы то что мы возвращаем эти площади это тоже очень правильно
и ваш ответ меня очень устроил
действительно дендрарий триста гектаров земли просто так свободно лежать и научная работа тихо валко идет ыыы вообще приостановлен
там редкие сорта сиверса а значит плодово ягодных
и студенты будущее аграрии должны все таки получать реальное дуальное образование вместе со своими научными руководителями
я считаю будет это правильный государственный подход
потому что мы за дуальное образование
я так думаю что и коллеги поддержут
большое спасибо спасибо
құрметті әріптестер басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
мынау ііі талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті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
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы бар сіздерде
сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған сексен депутат
жақтағандар да сексен депутат
қаулы қабылданды
мы уважаемые коллеги приняли действительно сегодня очень важный законопроект
законопроект который разработан нашими коллегами депутатами мажилиса
он устраняет пробелы
пробелы в правовом регулировании системы особо охроняемых природных территорий
благодаря этому законопроекту упращается процесс возврата в состав охраняемых территорий ранее выведенных земель
и об этом сегодня и в докладе было сказано и в ответах вице министра
и возврат либо тех земель которые используются не по целевому назначению что тоже очень важно
вы знаете руководство страны неоднократно ставило вопрос возврата земель которые используются по нецелевому назначению
вот эти нормы законопроекта позволят нам в ускоренном формате решить и эту очень важную государственную задачу
все это позволит сохранить целостность особо охроняемых природных территорий
и тем самым сохранить природные комплексы сохранить объекты которые имеют особое значение и в экологическом и культурном и как сегодня прозвучало и в научном аспекте
жалпы айтқанда осы заң жобасының басты мақсаты ерекше қорғалатын аймақтардың тиісті деңгейде құқықтық қамтамасыз ету
бұл әрине табиғи аймақтардың одан әрі нығайтуға сонымен бірге ұлттық экономиканы дамытуға ықпал ететін болады
ол әрине сөзсіз
сондықтан екінші оқылымға дейін көптеген бүгінгі сұрақтарды көтерген мәселелерді қарайтын боламыз
ал бүгін осы сұраққа шақырған азаматтарға рахмет сау болыңыздар дейміз

бұл мәселе де депутаттардың бастамасымен әзірленген
сондықтан баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаты айсина майра арапқызына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер өмірде цифрлық технологияларды пайдалану дағдысын қарқынды енгізу мемлекеттік қызметтерді онлайн алуды үйрену қажет екені сол арқылы өз өмірімізді едәуір жақсартуға і болатыны ол уақыттың талабы
бүгінгі таңда интернет желісіне кең жолақты қол жеткізу қызметтерімен жүз он жеті қала халқының саны екі жүз елу адам және одан астан болатын үш мың үш жүз жиырма төрт і ауыл қамтылғаныменен шамамен екі мыңдай ауылда өкінішке орай бұндай мүмкіндік жоқ

біріншіден заң жобасында мобильді і байланыс желілеріне арналған антенналық мачталық ііі құрылыс жайлар салуға жер участкілерін алу рәсімін оңайлату і көзделеді
қазіргі уақытта операторалар і базалық ұялы і байланыс станцияларын салу үшін жалға алынған жер участкісін міндетті түрде нысаналы мақсатынан өзгерту қажет
ііі соның і нәтижесінде іс жүзінде телекоммуникация жабдығын салу бір жарым екі жылға дейін созылып кетеді
осыған байлансыты жер кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар байланыс операторларына жалға алынған жер участкілерінде жердің санатына қарамай
олардың нысаналы мақсатын өзгертпей және оңайтылған схема байынша антенналық мачталық құрылыс жайлар салуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді
бұған қоса сәулет құрылыс бақылау басқармасының базалық станцияларды салу кезінде жер участкісінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы талабын алып тастау
бөлігінде қазақстан республикасындағы сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңға толықтыру енгізу ол ауыл тұрғындарын мобильді байланыспен қамтамасыз ету процессін тездету
екіншіден заң жобасы мен жергілікті атқарушы органдардың ұялы байланыс желілерін салуға арналған орын беруге жәрдемдесу і жөніндегі құзіретіне ііі толықтыру енгізіліп отыр
бұл ұялы байланыс операторлары кездестіретін негізгі проблемалардың бірі
яғни меншік иелерінің тұрғын ғимараттарға немесе і оларға жақын жерлерге базалық ұялы байланыс станцияларын монтаждауға келісім бермеуі
заң жобасы мен жергілікті атқарушы органдарының құзіретіне енгізілетін толықтырулар осындай мәселелерді шешуге мүмкіндік береді
сонымен қатар бөлінетін жер участкілерін электрмен і жабдықтауды көздейтін норма ол ауылды елді мекендерді интернетпен қамту процессіне жағдай жасайды
үшіншіден заң жобасы байланыс қызметін көрсеткен кезде байланыс операторларын инфрақұрылым мен жиеліктерді і бірлесіп пайдалануына мүмкіндік береді
і себебі радио жиеліктер шектеулі ресурс і болғандықтан оларды бірлесіп пайдалану бір жағынан тиімді екінші жағынан инфрақұрылымдық шығындарды үнемдейді
бұған қоса басқа оператордың радио жиеліктерін пайдалану халықтың ііі халықты байланыспен қамтуды кеңейтуге техникалық параметрлерді жақсартуға мүмкіндік береді
бұл түптен келгенде халықтың сапалы және шығыны аз байланыс і қызметін алуға жағдай жасайды

жалпы айтқанда ауыл ауылдарының барлық көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді электронды форматта алуға жағдай жасайды
заң жобасының нормаларын іске асыру екі жыл ішінде қазақстандықтардың тоқсан жеті пайызын интернет қызметіменен қамтуға ііі қол жеткізеді
жоғарыда айтылғанның негізінде және әлеуметтік маңыздылығын ескере отырып құрметті әріптестер осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет майра арапқызы сізге

енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат шиповских геннадий геннадьевичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті майра арапқызы
нормаларының бірі автомобиль жолдарының бойындағы бөлінген белдеу шегінде антенналық мачталық құрылыс жайларын салу мүмкіндігі болып табылады
әрине бұл жақсы норма және ол автомобиль жолдарының бойындағы ііі байланыс пен интернетке қатамасыз ету үшін қажет
сонымен бірге автомобиль жолдарында егер қайтадан жаңартқан кезінде жұмыстар жүргізілген кезде антенналық мачталық құрылыс жайлар ауыстырылуы тиіс
ал жергілікті жердің күрделі рельефімен антенналық мачталық құрылыс жайлар ауыстырылуы және ііі бөлшектелуі тиіс
және бұл ұялы және спутникалық байланыс сигналын беруінің үзілетінін білдіреді
ал енді автомобиль жолдарының қайта жаңарту кезінде кейбір аумақтарда интернеттің мүлдем қолжетімсіз қалуы мүмкін
осыған байланысты құрметті майра арапқызы сіз маған жауап беріңізші
осы автомобиль жолдарын қайта жаңартқан кезінде интернетке і қол жеткізуді қалай және қандай тәсілмен қамтамасыз етілетін болады
ііі рахмет құрметті геннадий геннадьевич сұрағыңызға
і шынында да мына автомобильді жаңарту кезінде ііі сондай жағдай туындаған кезде автомобиль жолдарының басқару басқармасы байланыс операторларға өздерінің мына ііі байланыс ііі базалық станцияларын көшіру жөнінде тиісті тәртіппенен хабарлайды
ііі әрі қарай і байланыс ііі операторлары өз қаражатынан і мынау ііі базалық станцияларын иә көшіреді иә болмаса демонтаждайды
ііі ал і оның орнына і не пайдаланады
і бір жағынан мына басқа операторлардың көшпейтін станцияларын пайдаланады ма әлде әдеттегідей көшпелі станцияларды базалық і пайдаланады ма оны өздері шешеді
сондықтан осылайша халыққа ііі үзіліссіз ііі қызмет көрсетілетін болады
рахмет сөз депутат шарапбаев петр анатольевичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич ы уважаемая майра араповна
как вы уже отметили в своем докладе нормы законопроекта направлены на строительство антенно мачтовых сооружений и опор обородувание сотовой и спутниковой связи
вместе с тем уже сегодня реализуется проект по обеспечению широкополосным доступом сельских населенных пунктов к интернету по технологии волокнисто оптических линий связи
данный проект реализует а ао казахтелеком совместно с ао транстелеком
а общая протяженность волокнисто оптических линий связи будет более двадцати тысяч километров включая внутрипоселковые сети
в этой связи скажите пожалуйста почему нельзя обеспечить доступ к интернету волокнисто оптическими линиями связи
и каким образом предусмотрены законопроектом нормы по строительству антенно мачтовых сооружений позволят обеспечить все сельские населенные пункты широкополосным доступом к интернету спасибо
спасибо уважаемый ыыы павел анатольевич
конечно можно ы волс ом обеспечить
но строительство ы волоконно оптических линий связи повсеместно это во первых не целесообразно а во вторых это экономически не выгодно
потому что это очень дорогостоющая технология
и она очень сложная в своем исполнении как в плане проведения так и строительства ыыы
ыыы поэтому ыыы причем для малонаселенных пунктов
а вот установка строительство антенно мачтовых сооружений для оборудования мобильной связи по технологии три джи четыре джи это более доступно
и надо сказать что это позволит ы максимальное количество населенных пунктов обеспечить этой связи причем не зависимо от того сколько там человек проживает
и потом практика показывает что у нас население сегодня ы потребление интернета населением идет ыыы не ыыы за счет фиксированных сетей каким является волс а больше через ыыы мобильные сети
ыыы поскольку это более удобно
и ыыы затем это надо сказать особенно ы заметно по сельской местности
почему потому что не каждое домохозяйство сегодня может поставить э себе ыыы модем вай фая и да и это и как бы не выгодно
а норма нашего законопроекта она позволяет в ускоренном темпе в упращенном порядке строить антенно мачтовые сооружения
ы и это в конечном результате приведет тому что мы выполним задачу которую поставили перед собой
это до конца текущего года обеспечить восемьсот восемьдесят ыыы сел ыыы мобильной связью и ыыы до конца двадцать второго года еще восемьсот восемьдесят пять ыыы населенных пунктов э с численностью населения пятьдесят и более человек
спасибо слово просит министр жумагалиев
компетентность которая депутат айсина отвечает вызывает очень хорошую реакцию в плане того что давно мы не слышали такого ясного ответа от представителей даже этой отрасли
нурлан зайроллаевич в первую очередь я хотел бы сказать и поддержать вас в том что майра араповна практически все ответила
ыыы и я просто в дополнение хотел бы сказать то что ыыы сегодня интернет ы прокладывается двумя способами это волоконно оптические линии связи и мобильный широкополосый доступ
причем у каждой из этих технологий есть своя роль
например ы волоконно оптическими линиями связи мы идем ы и транспортную среду доводим до населения до сельских населенных пунктов
а уже внутри ы конкретного населения конкретного аула распределение осуществляется по средствам мобильных ы широкополосных сетей
что технологически ы очень правильно и экономически целесообразно
и ы в этом отношении майра араповна очень правильно сказала то что ы вот именно такой способ он ы очень правелен и ы сегодня реализовывается
мы со своей стороны ыыы еще раз хотел бы ы сказать о том что в семипалатинск с группой депутатов ездили сегодня продолжаем работу и готовы во всех регионах продемонстрировать эту конкретно ыыы работу
ы насколько я понял аскар куанышевич вот ыыы сейчас об этом и говорил петр анатольевич да
именно антенно мачтовые сооружения раз у нас сельские населенные пункты так разбросаны они дают возможность и доступность
везде же мы не можем дать эту хорошо
і сөз депутат яковлева татьяна ивановнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос в продолжение данной дискуссии
он адресован министру цифрового развития инновации и аэрокосмической промышленности
как уже очень доступно ы пояснила майра араповна строительство волоконно оптических линий связи это дорогостоющий и сложный процесс
а установка антенно мачтовых сооружений является более экономной и доступной для обеспечения интернет связи в сельских населенных пунктах
в связи с этим поясните пожалуйста насколько различается качество предоставляемых услуг связи и скорости интернета при подключении по средствам волоконно оптических линий связи и представление аналогичных услуг по средствам антенно мачтовых сооружнений
кто и как будет определять какой из видов технологий в каком сельском населенном пункте применить спасибо
пожалуйста аскар куанышевич

чем отличаются ы технологии
через волоконно оптические линии связи конечно же ы мы можем передать ы сигнал с гораздо большей скоростью
это гигабиты ы и до абонента можем дать ы один гигабит пятьсот ы мегабит в секунду
в то же время по ы мобильным широкополосным сетям мы ы даем скорости несколько меньше но понятно что для абонента их впринципе достаточно для того чтобы посмотреть видео для того чтобы интернет читать
и с точки зрения целесообразности именно стоимостной для ыыы абонента это гораздо доступнее
например три джи ыыы скоростя ы предпологают три шесть мегабит в секунду а четыре джи мы можем увеличить скорости от десяти до ста мегабит в секунду
что впринципе совершенно достаточно для того чтобы практически ы все ыыы услуги получать с интернета и государственные услуги и ыыы видео смотреть и другие возможности иметь
вот таким вот образом отличается по скоростным параметрам
ну а с точки зрения стоимостей конечно же экономика диктует свое
и в этой ы связи мы идем магистралями волс ом ыыы через антенно мачтовое сооружение даем распределение и делаем так чтобы абоненту эта услуга была доступна максимально
вот ы аскар куанышевич еще одна часть вопроса была
с учетом того что разные стоимостные ыыы форматы о которых вы сейчас говорили
тогда возникает вопрос кто определяет ыыы и как определяет какой из видов вот этих технологий в каком населенном пункте будет сооружаться пожалуйста
вот в этом отношении ы сооружаться уже сегодня определены тысяча двести пятьдесят населенных пунктов куда мы введем волс
это они ыыы наиболее большие ы с точки зрения экономической целесообразности ыыы сегодня соответстующий населенный пункт туда идем мы волс ом
ы в другие населенные пункты мы идем радиоудленнителями ы либо радиорелейными сетями которые позволяют
извините я вот перебью в другие населенные пункты
я не услышал другого
понимаю если бы вы как рачительный хозяин сказали бы мы берем несколько критериев
к примеру критерий численности если в этом населенном пункте извините меня пять дворов чего туда волс тащить
вот о чем речь идет
поэтому депутат яковлев задает вопрос конкретный
кто и как будет определять какой из видов ыыы технологий в каком населенном пункте будет применяться
еще раз хочу сказать и вы это сейчас ы подтвердили что каждый из этих предложений имеет разный формат стоимости да
я понимаю что как подрядчик или как заказчик каждый может сказать давайте вообще во все населенные пункты волс занесем
но это же золотой будет интернет
вот о чем вопрос
а вы говорите в какой то пункт отведем в какой то
вопрос был кто и как будет определяться критерий есть
ы критерии определены минэкономики соответствующим решением куда мы идем по волс у куда мы не идем по волс у
но нурлан зайроллаевич с точки зрения абонента с точки зрения абонента он сам будет выбирать
если ы на сегодняшний момент ыыы широкополосный доступ есть мобильный то
подождите подождите причем тут абонент
речь о чем идет еще раз вам объясняю
есть у нас населенные пункты большая удаленность большая разбросанность в стране да большие расстояния
но они разные и населенные пункты и по численности
вы знаете минсельхоз ы завершает по моему программу ыыы по оптимизации сейчас населенных пунктов
то есть идет ыыы оптимизация за счет того что где малое количество населения их там укрепняют в районные центры поттягивают
если эти малые селы поселки туда волс тянется ну это ну не рационально
там наверное все таки решение должно быть другое
насколько антенно мачтовые сооружения могут помочь там
вот о чем речь идет
кто определяет
еще раз говорю если отдать наводку ыыы заказчику и подрядчику они с вами сядут и такое нарисуют еще раз повторю что это будет золотой интернет вот о чем речь идет
конечно абоненту потребителю в конце будет понятно что он будет принимать решение каким видом пользоваться ыыы услугами интернета или связи пожалуйста
двести пятьдесят и выше где населенные пункты сегодня проживают туда мы идем вот вот вот вы стали ближе мы идем через волоконно оптические линии связи
плюсом ы распределение мобильный широкополосный доступ
но ы в некоторых случаях где совсем удаленные населенные пункты при том что там живет двести пятьдесят плюс ы жителей мы идем ыыы другими технологиями
это радиорелейные ы сети которые позволяют в принципе ы транспортную среду обеспечить до такого
ниже двести пятидесяти ыыы где проживают ыыы людей в населенных пунктах мы понятно нурлан зайроллаевич исходя из экономики не имеем возможности ы прокладывать волоконно оптические линии связи
и туда магистраль будет прокладываться точнее не магистраль а сигнал будет подаваться через спутник
и ы распределение ы мы будем ы на сегодняшний момент этот проект обсчитывать и уже ы к концу года дадим соответсвующию информацию как экономически целесообразно и в том числе в эти населенные пункты ы придти с интернетом
но по ы поручению которое сегодня ы нур отан ы нам дал мы двести пятьдесят плюс где населенные пункты ы завершим ыыы прокладку всех кабелей и ы развитие мобильного широкополосного доступа до конца года
аскар куанышевич является ли эта информация которую вы сейчас рассказывали там тайной государственной или
а может ли ваше министерство сделать так как это сделало министерство индустрии и развития
сеть развития автомобильных дорог республиканского местного значения стала доступной
сегодня каждый гражданин может зайти и увидеть в каком году планируется к какому периоду довести ту или иную дорогу до его населенного пункта
абсолютно такая же ясность должна быть и по телекоммуникационной карте казахстана
каждый населенный пункт сейчас вы говорите там численностью двести пятьдесят двести пятьдесят плюс ыыы это хорошо уже первая информация сейчас кто смотрит трансляцию либо получив информацию через средство массовой информации будет понимать
но человек проживающий в населенном пункте тоже должен знать где когда к нему придет интернет понятно да

можете предоставить нашему населению такое
нурлан зайроллаевич мы практически завершили разработку цифровой карты где ы каждый
отход подход не нужен как в армии знаете исполнение можете можем
скажите когда такая карта появится вот в стенах парламента стенографически
чтобы мы потом могли с вами вместе вернуться и с населению показать пожалуста
до конца июня мы эту цифровую года этого года нурлан зайроллаевич этого года
то есть она в принципе информация в ы бумажном виде нами постоянно ыыы направляется через но чтобы была
планируется двадцать второго июня отчет правительства
ну мы можем ускориться вот давайте до двадцать второго хорошо
а мы уважаемые коллеги давайте не забудем спросить министра и он должен публично продемонстрировать что карта работает
любой населенный пункт любой гражданин казахстана должен быть проинформирован когда в его населенный пункт придет интернет или придет связь хорошо есть
спасибо разобрали очень важный вопрос спасибо
сөз депутат әлімжанов нұрлан байянғалиұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті майра арапқызы
заң жобасына сәйкес антенналық мачталық құрылыс жайлар салу үшін жер учаскілері оңайлатылған тәртіппен берілетін болады

антенналық мачталық құрылыс жайларды салу үшін жер участкілерін берудің оңайлатылған тәртібі мерзімін қысқартудан басқа тағы неге негізделеді
ііі рахмет ііі құрметті сұрағыңызға
мына енді біріншіден ііі айтып кету керек мына елді мекен і шегінде жер участкісін бөлудің і жеңілдетілген оңайтылған тәртібі ол бүгінгі таңда мына і жер кодексінің жиырма ііі төрт те бір бірінші і бабында қарастырылған
енді мына заң жобасыменен осы норма мына байланыс операторлар і антенналық мачталық құрылыс жайларын саламын деп жер участкісін сұраса соған да пайдаланатын болады
ііі жаңағы баяндамамда айтып кеткендей ол кезде мынау ііі бөлінетін жердің нысаналы мақсаты да ііі өзгермейді және санатына да байланбайды
ал екінші і жеңілдететіні ол ііі мына байланыс операторы жер аламын деген кезде ііі антенна мачталық ііі құрылыстарды салу үшін ол өтінішін і халыққа қызмет көрсету орталығына береді
ііі әкімдік і сол і өтінішті өздері мынау таңдау акциясын жасайды
басқа мекемелеріменен мемлекеттік органдарымен өздері келіседі
сосын тағы да сол халыққа қызмет көрсету арқылы өтініш беру үшін менімен келісіп алғаннан кейін ііі азаматтарға арналған ііі үкімет корпорациясына і береді
корпорация өз кезегінде ііі мына і жер кадастрлық жоспарын тағы да жеңілдетілген тәртіппенен жасайды ііі схемалық түрде
себебі бұл жерде і жердің иә болмаса жердің сапасын зерттейтін қажеттігі жоқ
ііі соның негізінде әкімдік өзінің шешімін және жалға беру иә болмаса сату шартын дайындайды да тағы да ііі мынау түпкілікті і құжатты ііі өтініш і беруші ііі яғни байланыс операторы тағы да сол халыққа қызмет көрсету орталықтарынан алады
сондықтан басынан дейін бар жұмыс осы халыққа қызмет көрсету орталық арқылы
сондықтан нәтижесінде сіз өзіңіз айтып кеткендей і мерзімі қырық екі күн ііі болады
рахмет құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
майра арапқызы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық реформа және өндірілік даму комитетінің төрағасы депутат сабельянов нұртай салихұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
аталған заң жобасы қазақстан республикасы парламенты депутаттарының бастамашылығымен әзірленді
және екі мың жиырмасыншы жылғы оныншы наурызда парламент мәжілісінің қарауына енгізілді
заң жобасы байланыс объектілерін салу кезінде жер участкілерін рәсімдеуге рұқсат беруді оңайлатуға бағытталған
бұл ретте ұялы немесе спутниктік байланыстың жабдығына арналған антенналық мачталық құрылыстар және тіректерді салу үшін жер участкілерін жалға беру кезінде жердің нысаналы мақсатын өзгерту талап етілмейтін болады
сонымен қатар жер участкісін беру жер санатына қарамастан жүзеге асырылады

сонымен бірге заң жобасы ауылдық елді мекендерді кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету үшін барлық байланыс операторларына телекоммуникациялық инфоқұрылымға теңдей қол жеткізуге мүмкіндік береді
өйткені қазіргі таңда жоғарғы жылдамдықты интернетпен ауылдық елді мекендерді қамтамасыз ету өте өзікті болып тұр және ол бойынша айтылды
депутаттар ауылдық елді мекендерде кездесуде болған кезде де бұл мәселе жиі көтеріледі
осыған байланысты заң жобасы мен екі кодекстке және екі заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген
заң жобасы бойынша қазақстан республикасы парламент мәжілісінің барлық комитеттері оң қорытындыларын берді
жұмыс тобына келіп түскен отыз ұсыныс жұмыс тобының отырыстарында және комитеттің кеңейтілген отырысында уәкілетті мемлекеттік орган мүдделі министрліктер мен ведомстволар байланыс операторлары қоғамдық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен жан жақты талқыланды

рахмет нұртай салихұлы сізге
құрметті әріптестер енді осы заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат пішембаев мейрам құдайбергенұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер нұротан партиясы ііі өзінің сайлауалды бағдарламасында ауылдық елді мекендерді сапалы интернетпен қамтамасыз етуге міндет қойған болатын
қала мен ауыл арасындағы цифрлық теңсіздік аумақтардың экономикалық дамуына толық қатысуына мүмкіндік бермей тұр бүгінгі күні
осыған орай біз қарап отырған заң жобасы өте маңызды және уақытылы деп санаймын
бүгінгі таңда нұротан партиясы қойған міндеттердің орындалуы сексен пайызға жетіп отыр
жаңа ііі баяндамада да ііі қосымшама баяндамада жауаптарын ііі жауап берген кездерде біз ііі жаңа естідік
бүкіл қазақстан бойынша бүгінгі күні үш мыңнан астам ауылдар жоғары жылдамақы интернетпен қамтамасыз етіліп отыр
бірақ басқа да ауылдық елді мекендерге интернет қамту процессі үшін парламент депутаттары аталған заң жобасына бастамашылық жасады

бұл сапалы телекоммуникация қызметтерін көрсетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
сонымен қатар заң жобасында байланыс операторлары қызметтерін көрсеткен кезде оларға инфрақұрылымды бірлесіп пайдалану мүмкіндігін беру ұсынылып отыр
бұл байланыс операторларына инфрақұрылымдық шығыстарды азайтуға байланыс желісінің сапасын арттыруға мобильді және спутниктік байланыс желісінің құрылысын тездетуге мүмкіндік береді
осылайша заң жобасын қабылдау ауылдық елді мекендерді интернетпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
бұл электрондық денсаулық сақтау білім беру электрондық қызмет көрсету электрондық коммерция тағы сол сияқты басқа жобаларды іске асырудың базалық элементі болып табылады
осыған байланысты құрметті әріптестер аталған заң жобасын бірінші оқылымда қолдауды ұсынамын
рахмет ііі басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
сонымен құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті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
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді қаулының жобасы бар сіздерде
сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған сексен депутат сексен депутат
шешім қабылданды
құрметті әріптестер ііі еліміздің осы цифрлық даму жолында интернет мәселесі басты назарда екенін өздеріңіз жақсы білесіздер
әсіресе ауылдық жерлерде сапалы интернетпен қамтамасыз ету бүгінгі күні басты талабы
себебі мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев ұлттық қоғамдық кеңес отырысында білім және денсаулық салаларын заманға сай реформалау туралы айтқан болатын
осы жолда әрине цифрлық және электрондық қызметтерінің қажеттілігі өте маңызды
сол үшін осы заң жобасына енгізілген өзгерістер ауыл тұрғындарының сапалы және қолжетімді интернетпен қамтамасыз етуге жаңа серпін беретіні сөзсіз
уважаемые коллеги таким образом мы одобрили еще один очень важный законопроект инициированный самими депутатами
его реализация создаст необходимые правовые в первую очередь условия для ускорения строительства сетей мобильной связи в сельской местности
все это конечно улучшит обеспечение жителей села современными средствами связи и телекоммуникационными
как вам известно на недавнем заседании национального совета общественного доверия президент страны касым жомарт кемелович токаев говорил о важности дальнейшего развития систем образования и здравоохранения
и в первую очередь по средствам повышения эффективности процессов цифровизации
именно на реализацию этой задачи направлен данный законопроект
в результате у сельчан не только расширятся возможности получения электронных госуслуг но они смогут и активнее пользоваться системами онлайн обучения и цифрового здравоохранения
что конечно же важно очень для нашего населения с нашей разбросонностью населенных пунктов сельских территорий
над этим конечно работает сейчас и правительство
я думаю что те изменения которые сегодня внесли депутаты собственным законопроектом послужат ы дальнейшему формированию законодательной базы по реализации задач которые в том числе есть в нашей предвыборной платформе партии нуротан
пожалуйста слово просит министр жумагалиев аскар куанышевич
нұрлан зайроллаевич рұқсат болса ііі құрметті нұразиұлы құрметті депутаттар ііі бұл мүмкіншілігі пайдалана отырып сіздерге сізге нұрлан зайроллаұлы і гүлмира истайбекқызы нұртай салихұлы ііі шахмаран хуссейнұлы і майра арапқызы і барлық
барлық депутаттарға бұл заң жобасын дайындауға атсалысқаны үшін і өз алғысымды білдіремін
өйткені сіз айтқаныңыздай нұрлан зайроллаұлы і бұл өте маңызды
экономикаға і маңызды цифрлық технологияларды ііі орналасқан ауылдарда да ііі пайдалануға өте маңызды
бұл заң і негізінде бізге әрі қарай қабылдағаннан соң і өте үлкен мүмкіншілігі болады
біз біздің инфрақұрылым ііі салуға ііі тездетуге мүмкіншілік болады
сіздерге көп көп рахмет
сізге де рахмет бірақ еске салып ол бірінші оқылым әлі жұмыс алда жақсы сау болыңыз
құрметті әріптестер бұл заң жобасы да біздің депутаттарымыздың бастамасымен әзірленген

баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаты симонов сергей анатольевичке беріледі
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики казахстан
по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствование регулирования субъектов рынка платежных услуг инициирован депутатами парламента республики казахстан
в целях реализации поручения главы государства и охватывает вопросы валютных ипотечных займов населения а так же вопросы совершенствования регулирования субъектов рынков платежных услуг
что касается валютных ипотечных займов

двадцать седьмого марта две тысяча восемьнадцатого года начата программа рефинансирования ипотечных займов которое предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц
выданных до первого января две тысяча шестнадцатого года в тенге по курсу национального банка на восемнадцатое августа две тысяча пятнадцатого года сто восемьдесят восемь целых тридцать пять сотых тенге за доллар сша
в целях максимального охвата программой валютных ипотечных заемщиков исключение валютных рисков в будущем предлагается поправки законодательства предоставляющиие банкам право
провести конвертацию задолжности по валютным инпотечным займам физических лиц в тенге по курсу на восемнадцатое августа две тысяча пятнадцатого года без заявления заемщика в одностороннем порядке
что позволит в кратчайшие сроки исполнить поручение елбасы

в связи с этим были разработаны поправки минимизирующие возможности исполнения услуг платежными организации для совершения противоправных операций

устанавливаются полномочия национального банка по определению минимального размера установок капитала платежных организаций
вводятся обязанности операторов платежных систем по обеспечению процедур противодействия противоправных операций
предлагаемые попровки будут способствовать росту прозрачного безналичного оборота созданию действенного механизма для минимизации рисков отмывания денег и усилению защиты прав потребителей платежных услуг

данные нормы направлены на гарантии стабильности при изменении законодательства республики казахстан юридическим лицам реализующему крупные инвестиционные проекты в рамках соглашения об инвестициях
ведение лицензирования деятельности организаций осуществляющих микрофинансовую деятельность в предоставлении некоммерческих кредитов
совершенствование деятельности жилстройсбербанк а
уменьшение размера обязательных пенсионных взносов с десяти до пяти процентов от полученного дохода по договорам гражданско правового характера то есть фрилансерам
в связи с введением поправок до второго чтения будут внесены изменения в название законопроекта
принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета
коллег прошу поддержать данный законопроект благодарю за внимание
спасибо доклад окончен
енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат махамбетов мансұрхан махамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті сергей анатольевич
осы заң жобасының мақсаттарының бірі төлем ұйымдарының қызметін реттеуді жетілдіру болып табылады
баршаңызға мәлім екі мың он алтыншы жылы төлемдер және төлем жүйелері туралы заң қабылданды
онда төлем қызметтері ұйымдарының қызметіне қойылатын талаптар белгіленіп осындай субъектілердің қызметін реттейтін және оны қадағалауды жүзеге асыратын орган және тағы да басқа мәселелер айқындалған болатын
әрине төлем қызметтері нарығының субъектілерін қосымша реттеу қажеттілігі немен байланысты болып отырғаны бізге айқын
ол туралы өзіңіз де баяндамада жақсы айтып кеттіңіз
дегенмен толығырақ осы нормалардың қажеттілігі туралы түсіндіріп кетсеңіз
және осы жаңа талаптар бизнеске түсетін жүктемені ұлғайтып жібермейді ме рахмет
спасибо за вопрос мансур махамбетович
разрешите ответить на русском языке
за последние годы рынок платежей электронных ыыы денег ы динамично показывает рост объема платежей
за девятнадцатый год ы шестьдесят одной платежной организацией ыыы проведено платежей и переводов на сумму порядка около двух триллионов тенге
ы как я уже отметил в своем выступлении мы расширяем перечень пользователей ыыы электронными кошельками
ы то есть помимо физических лиц услугами ыыы электронных кошельков могут воспользоваться и юридические лица и физические индивидуальные предприниматели
а это повлечет к увеличению роста транзакций в разы
в связи с этим необходимо минимизировать риски отмывания денег и противодействие теневой экономике
а так же ыыы предоставить ы обеспечить гарантии субъектов платежного рынка перед потребителями
в целом ыыы поправки в данный законопроект носят ыыы функциональные требования к деятельности платежных организаций
и они не повлекут дополнительные нагрузки на бизнес
спасибо сөз депутат платонов артур станиславовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
у меня вопрос представителю агенств по регулированию и развитию финансового рынка
законопроект содержит нормы направленные на реализацию программ и финансирование валютных ипотечных займов выданных населению до первого января две тысяча шестнадцатого года
по информации агенства вовлеченных заемщиков в данную программу все еще не достаточно
на март текущего года подано около девяти с половиной тысяч заявок
вместе с тем в рамках этой программы подлежат рефинансированию порядка тринадцати тысяч займов ипотечных
таким образом на рефинансирование трех с половиной тысяч ипотечных займов с прогнозной суммой компенсации банком порядка шестидесяти миллирдов тенге
в связи с этим у меня вопрос почему банки второго уровня до сих пор не закрыли вопрос о финансировании валютных заемщиков
и сколько потребуется времени после принятия данных поправок для завершения финансирования всех ипотечных займов спасибо
пожалуйста абдрахман нурлан алмасович зампредседателя
ы уважаемые депутаты ы вот ы в настоящее время вот правильно была определена статистика порядка тринадцати тысяч валютных заемщиков то есть граждан которые имеют валютные займы
которые должны были подлежать программе рефинансирования и конвертации из них девять тысяч уже обратилось семь тысяч семьсот двадцать четыре уже одобрено и оставшиеся вот будут рефинансированы конвертированы в течении ближайшего времени
но у нас остается еще три тысяча восемьсот заемщиков которые не ы конвертированы не воспользовались условиями этой программы
и тут есть основные причины как бы три основные причины
это то что ыыы первое есть часть заемщиков ы которые не соответсвуют условиям программы то есть социальной направленности программы
валютные займы превышают пятьсот тысяч долларов сша
второе причина это то что у банков отсутствуют достоверные сведения о контактные данные о заемщиках
то есть те данные которые были предоставлены на момент получения займов они ы в настоящее время не действительны
и третье это некоторые заемщики не обратились ы в банки
вот основные причины
мы надеемся что с принятием закона ы банки смогут в одностороннем порядке конвертировать
конечно эта норма и направлена на то чтобы уже в одностороннем порядке завтра законодательно никто не мог уходить от этого
скажите пожалуйста вы нам три причины назвали
одна из них понятная две вот достоверность данных и необрощение
вы вот ыыы в удельном весе какой удельный вес по этим двум необрощение и недостоверные данные банка второго уровня
это большая часть того что сегодня не рефинансировано

нурлан зайроллаевич ыыы смотрите вот э действительно вот те которые можно я тогда по всем трем скажу вот
те которые превышают пятьсот тысяч это небольшая группа это сто сорок восемь должников ыыы буквально там несколько банков то есть
основная масса это конечно те группа причина связанная с необрощением
то есть процент отношений ыыы порядка восьмидесяти процентов не обратились двадцать процентов это сведения то есть заемщики по которым в банке отсутствует
вы абсолютно
вот я смотрю статистику почти восемьдесят процентов это необращенные
не работают с ними банки второго уровня
двадцать процентов недостоверная информация
а вообще как можно работать сегодня по допустим ыыы в заемным деньгам по ипотечным там тем же валютой тем более и брать недостоверные данные
не закрадывается ли у агенства сомнения в том что это делается умышленно пожалуйста
нурлан зайроллаевич вот ы сейчас ы агенство ыыы постоянно проводит проверки банков
а и для этих целей для проверки исключения мошенничества или каких либо злоупотреблений ыыы существует государственное кредитное бюро
государственное кредитное бюро оно ыыы имеет доступ ы к государственным базам данных именно к персональным данным
и это позволяет мы уверенны что это позволит исключить факты мошенничества и указание недостоверных данных
вы сейчас нам рассказали структуру работы я другой вопрос задал
не кажется ли вам что это делается умышленно
вы посмотрите сегодня в цон е справку не возьмешь пока не проверят твои данные все
а тут выдают валютный заемный кредит и у него данные не сходятся пожалуйста прокомментируйте
ыыы позицию агенства не видно
понимаете вы когда мы принимали закон о банковской деятельности вот в этих стенах вместе с национальным банком тогда еще единый фукционал был да у вас
тогда все говорили дайте нам вот этот меч дамоклов мы будем стоять мы наведем порядок
все вам дали вы приходите констатируете пожалуйста
ы нурлан зайроллаевич от агенства мы проводим работу по результатам проверки мы предоставим полную информацию
сейчас у нас ы нет уверенности в том что ну всмысле у нас ммм мы не считаем что это делается умышленно
то есть банки со своей стороны они наоборот заинтересованы ы в конвертировании этих ы должников
потому что понятно что для них это кредитные риски
и если этот кредит валютный будет конвертирован по курсу сто восемьдесят восемь тридцать пять это снижает существенно для них
тогда вопрос который сейчас был у депутата платонова почему до сих пор не закрыли вопрос рефинансирования валютных заемщиков
заинтересованность банков второго уровня вы сейчас констатируете
и говорите что это их заинтересованность
условия все созданы в чем дело
агенству законодательно весь инструментарий имеется
поручение руководства страны есть
нурлан алмасович понимаете важность вопроса
ыыы нурлан зайроллаевич мы понимаем важность вопроса
ыыы агенство активно проводит ы и разъяснительную работу и ы проводит работу с банками для того
результаты ну вот еще раз повторюсь единственная проблема которая вот сдерживает нас это отсутствие достоверных данных о заемщиках
сами заемщики программа она публична и освещается
я думаю из вашего ответа уважаемый нурлан алмасович извините меня видна просто беззубость вашего государственного органа
повторяю законодательно вам все создано
разделение произошло законодательная база создана
регуративный инструментарий полностью у вас в руках
поручение руководства страны у вас есть
работать надо просто с банками второго уровня понятно да
да нурлан зайроллаевич понятно выполним
пожалуйста приступайте вы сейчас сказали я уж не стал ловить вас на этом слове в ближайшее время мы наведем порядок
а то как предыдущий министр тогда придется зафиксировать вам по датам пожалуйста
сөз депутат бычкова светлана федоровнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
у меня вопрос к представителю национального банка
действующее законодательство предусматривает осуществление платежей по средствам электронных денег для физических лиц
рассматриваемым законопроектом вносится норма по расширению возможности платежных сервисов для индивидуальных предпринимателей юридических лиц
ну предусматривается возможность использовать электронные кошельки в размере не более тысяча мрп для проведения расчетов с иными субъектами рынка
ы конечно же данная мера предоставляет возможность субъектам бизнеса оперативно эффективно решать свои ы задачи обслужить свои текущие операции
но это в свою очередь приведет к значительному росту объемов транзакций
в этой связи хотелось бы узнать насколько вы готовы контролировать значительно увеличенные объемы транзакций с целью противодействия противоправным действиям
пожалуйста елжан амантаевич биртанов
спасибо за вопрос светлана федоровна
ыыы на самом деле да мы готовы
ыыы даныый законопроект даст нам действенный механизм контроля за ыыы деятельностью платежных организаций
ы вот ыыы в части исполнения платежных поручений и в целом ыыы работы с электронными деньгами
ыыы во первых ыыы предусматривается полная идентификация ы и индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
ыыы что ы в свою очередь предпологает полную транпарентность по работе с электронными кошельками данных ыыы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ы во вторых индивидуалные предприниматели и юридические лица уже являются субъектами финансового мониторинга
ы поэтому ыыы при ы каких либо операциях то есть они передают всю информацию то есть выявляют и передают э подозрительные ыыы операции в комитет финансового мониторинга
поэтому вы совершенно правы объемы будут расти
ыыы мы будем ы наблюдать за этими объемами и ыыы усиливать свою ы надзорную и контрольную деятельность
ыыы на самом деле вот по итогам прошлого года если взять было триста девяноста шесть фактов ы выявлено противоправных действий в сфере противодействия отмывания денег
мы ыыы приняли меры отправили материалы в суд были применены санкции
поэтому мы ведем постоянный контроль и надзор
занимаемся автоматизацией по ыыы обработке и ыыы приему и ыыы как бы по отчетам предоставляемыми ы платежными организациями
в целом будем над этим работать спасибо
нам нужно с вами помнить что очень важно вот это субъектам малого и среднего бизнеса оперативно эффективно обслуживать свои вот эти текущие операции
совершенно верно да поэтому и вопрос ставится
завтра у вас рост объемов транзакций в разы может увеличиться
чтобы вы не свалились здесь и чтобы у нас малый и средний бизнес завтра еще здесь не пострадал хорошо
абсолютно верно хорошо жақсы
сөз депутат мұсырман кәрібай иманжанұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті сергей анатольевич
төлемдер және төлем жүйелері туралы заңға төлем ұйымы болып құруға құқығы бар ұйымдық құқықтық нысанды нақтылауды көздейтін өзгеріс енгізілмекші
осы заңның бірінші бабына ұсынылып отырған түзетуге сәйкес енді төлем ұйымы жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында құрылуға тиісті
төлем қызметтерін көрсететін ұйымдар үшін неліктен осындай ұйымдық құқықтық нысан қарастырылып отырғанын айтыңызшы рахмет
спасибо за вопрос карибай иманжанович
я отвечу на русском языке
необходимость уточнения организационно правовой формы назрела в результате проведенного анализа рынка платежных услуг
действующим законодательством ыыы четко не установлена организационно правовая форма с которой создается платежная организация для своей деятельности
товарищество же с ограниченной ответственностью с установленным обязательным минимальным размером установок капитала ы считаем наиболее приемлемой для субъектов данного рынка
данная правовая форма позволит ыыы финансовой стабильности данных платежных организаций а так же упростит ыыы вход на рынок данных услуг
поэтому данные требования мы считаем что они как раз таки исключат риски обязательств платежных организаций ы перед ы своими потребителями
рахмет сөз депутат мыңбай дархан қамзабекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым да мына қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігінің өкіліне арналады
экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспарды іске асыру шеңберінде енгізілетін түзетулер қатарында микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін лицензиялауды енгізуді көздейтін өзгеріс те бар
бұл өзгеріс мемлекет басшысының тапсырмасымен туындап отыр
мемлекет басшысы не деді
мемлекет басшысы азаматтардың мүдделерін қорғау мақсатында банктік емес кредиттік ұйымдарды бақылауды күшейту қажет деді
мысалы ломбардтардың қызметі кепілге берілетін көптеген заттардың қымбат металдардан жасалған бұйымдардың автокөлік құралдарының және басқа да жылжымалы мүліктің айналымына байланысты бұл әрине азаматтардың мүлкіне қатысты өте жоғары тәуекелге алып келеді
әрине мұндай ұйымдардың қызметі реттелуге тиіс
енді сол микроқаржы қызметін лицензиялау қай уақытта қай кезде басталады
және сондай ұйымдардың қызметін реттеуді қашан аяқтайсыздар
нақты жоспар бар ма
осындай сұрақ қойғым келеді рахмет
нұрлан асмасұлы абдрахманов
і құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар і сіздер сұрақтарыңызға толық жауап ііі беру үшін ііі орыс тілінде жауап рұқсат етіңіз
ы в настоящее время ыыы на рынке действуют порядка ыыы трех тысяч трехсот э микрофинансовых небанковских организаций
из которых ыыы которые представлены две тысяча сто семьдесят три ломбардов ыыы восемьсот кредитных товариществ двести десять микрофинансовых организаций и пятьдесят ы компаний онлайн кредитований
из них вот двести десять микрофинансовых организаций они уже подлежат регулированию и уже подлежат надзору то есть они прошли учетную регистрацию
оставшиеся организации в соответствии с законом о микрофинансововых организаций должны пройти учетную регистрацию до первого июля

такое постановление принято действует и проводится контроль
параллельно были созданы проверочные группы
вы знаете вот у нас по поручению главы государства создана тридцать девять проверяющих групп в которые вошли сорок девять работников агенства ы шестьдесят девять работников министерства внутренних дел двадцать пять органов государственных доходов
эти все группы возглавляются территориальными представителями органами прокуратуры
в рамках этих проверочных групп будут проанализированы деятельность тысяча ста ломбардов двести микрофинансовых организаций и порядка пятидесяти компаний онлайн кредитования
ы по результатам этих проверок так же будут приняты меры для того чтобы эти компании прошли учетную регистрацию
после принятия законопроекта компании которые вот уже пройдут учетную регистрацию до первого июля этого года должны будут ыыы зарегестрироваться получить лицензию уполномоченного органа агенства до первого марта спасибо
ы давайте уточним потому что вопрос такой был конкретный
с какого времени начнется проведение лицензирования микрофинансовой деятельности и когда планируется завершить упорядочивание деятельности вот таких организаций
четко назовите период
с первого января следующего года начнет действовать лицензирование микрофинансовых организаций
до этого должна быть завершена работа до первого марта следующего года
все спасибо мхм уважаемые коллеги есть еще вопросы
спасибо сергей анатольевич прошу садиться
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз қаржы және бюджет комитетінің мүшесі депутат шарапаев петр анатольевичке беріледі
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте
и совершенствование регулирования субъектов рынка платежных услуг внесен в мажилис десятого марта две тысяча двадцатого года по инициативе депутатов парламента республики казахстан
об основных целях и вносимых нормах законопроекта подробно доложил в своем докладе сергей анатольевич поэтому не буду повторяться
и доложу о работе проведенной при рассмотрении проекта закона в рамках рабочей группы
по законопроекту поступило более семидесяти предложений
в том числе внесены поправки в рамках реализации комплексного плана по восстановлению экономического роста
в частности касающиеся мер поддержки развития инфраструктуры внутреннего производства предпринимательства и обеспечения занятости
проведены пять заседаний рабочей группы и расширены заседания комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств неправительственных организаций
всеми комитетами мажилиса парламента представлены положительные заключения
в связи с вышеизложенным комитет предлагает поддержать рассматриваемый законопроект в первом чтении спасибо за внимание